هأخد بوصلة. مش عارف ليه؟ بس هأخدها. <hesitation> هأخد <hesitation> قلم وورقة يبقى كده تلات حاجات. و <hesitation> ممكن أخد حبل وكسينة بس.